Aji pakeang yang ta <hesitation> o kia ta pake mane, aji roes oka mane pakian to tugala dai o kia jakarta oka. Jadi <hesitation> o kia ma harga sekitar tiga ratus ribu bolo nako i salah ua, jadi mane i ngosama pakian modern. Ya biasa yang ja a- ana- ana jaman sekarang mane yang ja pake ne ge.